Ana hibu zaidi lebisi gumasa te malab, gumasa te je Jersey je track ya ana gi lebis zaidi

Anas te mahal tanin gi ligo nvunza bakan tomon de gi gai fogo tura milan wu tura wede ya nvunza wede gi gai fogo wu agder abusu kan mon kutu pavers au mon kub concrete

Taulan an gi ayin taalim fi alim anas te usra fi umma tai, usra tai fi namna bara bara, taulan gei me adab te tinin gi zidu, gi zidu taalim fi muku te ajol

Aina te , taulan, aina te, garaya

Riwaya tayi ya agara hisab zayidi, laadi fi level ta proffesor, abu ana agider lecture fi universities barawu barawu.

Ana gi akul mara talata fi youm, minsub, me ustu youm me lasiya te youm

Aju te akul akil barau barau, te akul fi korofo, te akul fi matoke, te akul fi mchele, te akul chapati, yan akil ab gi jib gi kutu sokolin barau barau fi gildu taki

Kan ta asurub moyo waskan gi gai fogo dudu ab gi jib ayan te cholera de, kan dudu de fi min jua na, gi sib te gi ligo ayan de

Ai ana safir fogo fi bele barau wu bele ab ana rua fogo de ya bele te sudan

Ana safir fi bele barau barau, ana safir fi, fi kenya, ana safir me fi sudan

Ana bi hakikisha mo, moyo asurub tai fi amani, wai ligo ana asadu uwo fi me rakab ama ma me rakab, au ma me rakab

Kun bila kidima kutu anas rua soo kalama batal batal fi umma je seregu, je kozesa kozesa dawa ab batal je nas mairungi nasi njaga

Taalim kutu anas kede aruf tumiya internet ab mon gi ligo fogo kalama barau barau a gi soo fi umma me dunia muzima

Geru, geru yalbana fi gaalimumon fi namna baraubarau fi taalim Bana, Bana logo kazi ,monabidu so, ta tinin adab.

Ragi aju kede akul akil je gwanda gwanda wede gi rua awun fi soo sperm to fi gildu ab gi zidu gudra to te weledu

Ana jebu lebis gumas ab kefif nana je kanzu ,ana hebu kanzu

Akhir te usbu ana gi ruwa ayin mpira, fi giran au mpira te bele te bara je English premier League, ana gi ruwa doru me sabiana tayi

Taalim gi kutu anas kede arufu, amusuku sokolin ma hikima , kutu anas kede arufu wafiki ma akwana, fi usra ma umma, abu awun zayidi lim badu ta anas.

Um ,usra tai ,usra tai aun fi namna bara bara, taulan aun fi kutu adab, weri adab fi ustu anas

Ai, kaharaba fi kariya tai fi, ye na gi kozesa Wala taalim, ne gi kozesa ayin television ,na gi kozesa fi rakab

Mon gi ligo mushkila milan milan, taulan mushkila te, te isi fi ustu rujal mon endi ma, te tinin te, te reapi mal mon endi ma

Anas ta usra gi lim zaidi fi masgit, wu kan fi kalam ab aju alim me anas, mon gi lim fi masgit yala ajol de gi ja, uwo gi alim anas

Taalim aun anas barau barau fi umma ligo ilim ab gikutu mon gi ain kalama fi namna taan, gikutu yala barau barau ligo kazi fi kariya fi umma

Akil kan kala ana akul wu fi an fadul ana gi kati ras to, dukur ana kutu fi kabad

Akil tai ab asil ya luguma me marangwa, an gi akul zaidi luguma me marangwa, saa tan kan sente fi ye te gi biyo fogo, ya ana gi biyo fogo fi lam

Taulan mh mh,taulan, ma umma tai ,taulan mon gi wedi ne yal kitaba, te tinin mon gi juru kalwa me madrasa geri me yal, mon kutu ma madrasa fi ka fi kariya tai